ما فيي أسوي هالشيء بيصير إذا قابلت أحد رفقاتي أتحدث معهم نتسامر نرغي نلفلف نشوف أماكن كثيرة، واجد أحب رفقتهم واجد أحب أتحدث معهم وواجد أحب أقابلهم، ما يصير إني أسوي إني ما شفتهم.